Ing' sait nimetindoi kasiit, awendi awe kanisa peketepise ako petut ake tap awe mot awe patapen wagonjwa eng' ospitali amu sapos ketapeni kee eng' chamet ap kei, korok sait nema nemetind memayae kasi, sapos itare iwe iwe iwendati iwe inai ng'alek che chaang, korook itapen kole lyoin ne netese tai. <hesitation> korook saishek alak awendi pikicheseni mbiret amu ngipichesan iistoi chokonda akora inai kole kity tetya ito ityar mbireet, korok inai ko kotap komi sponsa neke nekonu rapinik yakopochesan, imuch ope- ope emot saang, si poshindaen kei ak lakook alak inyoru ko ng'onyoru rapinik nyo- ootestai ocheng unifom oo, akot akotaret piik alak che mapwa.